<noise> Emi mutum kenkaan mbuukuu ebien. Sɛ ɔnnsoso nye a ebien da kor. Ɛna sɛ merehw- kenkaan mbuukuu a merekan mbuukuu a makenkaan ne m- ma- m'abrabɔ mu nyinaa a <hesitation> ɛno dze <hesitation> ɔrokɔɔ apem. <noise> Osiandɛ ma yesua no wɔ skuul no da nkyɛn a mara so mowɔ mbuukuu a ahorow a ɔyɛ a m'enyi gye ho a mere- mekenkan ara yie.